Gba re <hesitation> abi ugborodo teri mo ka ren ni ira bobo mo ma fe se urun bobo tea bobo oko wa wino ogolo ma da wino ti ode ee wino ogho ma da winowo ba ghan da keren were keren ren ee ne uso ti iyan ee gha ee ne but ku je but aghan kpe se ni ara after everything a kpe se ni ara so use ghan dede fene fene okon we eju to i o ma da ji yan gba se kekere gege aghan kpe wa soro ni eyin gba gin oto re dede ka da se urun ki urun ti a fe se ni aja ni uwe mostly ireye ti o wi una ti o wi aja ni uwe we aghan dede awe wa gba si kale da se so were o gha ran